Beneja biriit jira, ka sagale kaskaeniit jira ka sagale ibid iriit kaskaeniit jira ka lafiit kaskaenit jirai. dumii akas tumieten, ka lafiit kas kaen sun itjijifeteni, iskuuni wolum kasdaabeni duumii, akumsunii wotdaaneni irafuuden, duum akas daabetenie, akasiin nyaaten duum amo iskuun lafiit kaskaeten